Nuqa, pasaq llakisqa kashani, mana llank'ay tarispa.

KAYTA RUACHISHAWAN MAMAY, K'AMILLAWAN RUACHISHAWAN

Nuqa sapa p'unchay puñunaypiqa munayta musqukuni, chaypi nuqa puñunapi kashani.